Raha ôtran'ny vidina tômôbile aty aminay aty a, <hesitation> raha ohatra ka vaovao izy a, dia mety eo amin'ny, mahatratra eo amin'ny dimampolo amby zato tapitrisa eo ny vidiny. Dia raha ohatra ka tomobile efa niasa ndraika izy a, dia eo amin'ny dimy ambin'ny folo tapitrisa eo dia efa mahazo ka lay izy koa manko arakaraka ny karazagna tomobile no azahoagna mora sy ny maha lafo anazy.